Mrere, ikeyarooy <hesitation> kol kineghemi esiobho aroi, ughool kineghe niobho peedi kitolugha nariooy aliky ibaroawony obho nekil eghil obho odioreo hu eroa opoblu peepele apuoghoro oberi obho fesiopobho okeyooy areghe rooseri kobo aliki todi asegene odi epele bho okeyooy anegtuahi tohoh ekpo iten tezobho oseghe okeyooy karol oba liiki oheghedio roolo okeyooy takiadol olo ori oghil opeleghi orol obezuan molo obeel obuua roaroan, podi tatol totu awoghogha noobi ohu oki roeru aroi utol totu ule anogho roaliiki eena heyhi igemekua rerol kua nerol kua, dedaar erele debhin llbi mebhin eru arouhe.